لو اني جنت مضطرة اني اعيش بجزيرة بصحراء لمدة عام اكيد راح اخذ وياي الأشياء الي اشوفها ضرورية انو اعيش بهذا المكان اي- راح اخذ وياي واقي شمس، اي- هدومي، احذية، احذية تكون رياضية و اني احس ب راحة بيهم، اخذ لابتوبي و ايضا موبايلي.